فیلان یو له هغو حیواناتو څخه دي چې په وزن ډېر درانه او تر خپل وزن څو چنده بار وړلای سي. د دوي غوږونه هم ډېر غټ دي. دوي خپل غوږونه د خپل بدن د حرارت د تنظیمولو لپاره، د ږغ د اوریدلو لپاره او د نورو پیلانو سره د مباحثې یا خبرو کولو لپاره کاروي. ځیني وخت چې یې ګرمي وسي نو خپل غوږونه وښوروي او د باد پکې په ډول یې کاروي تر څو خپل د بدن حرارت په را کښته کړي.